iɪng mɔ mɪn yɛbʊ ma kunni a təra shərɪ a firfir mɪ bwɔ timmɛ mɪn kashɔ bwɛ kaddɛ timmɛ nani, timmɛ niyɛ dɪ kɪ dɪ nɛnni wini nɛ mwɛ wini ingtɛ mwɛ, winin tɛn mɔ win yɛn mɛ wini kwana mɛ wini bwɛlmɛ na shərɪ a tər wɛ wini na mang nɪ shɛnɛ a lam ninɛ, shɛnɛ a lammine wɛ na mang nɪ, nɪ fatin dʊngʊm cham na fabʊ dʊngʊm shɪ wɔ na mang nɪ, nɪ fʊktʊ bwɛl nungɛ wʊrɛ mɛ, bwɛl mɛ kɪ bɛ yani fiwɛ cham wɔ, na fɪ wɛ cham wɔ na mang tɛshɔ, mwɛ shɪ rɪm a tɪm mwɛ a shwa wɪɪn cham a shɪ mini cham ma mini wɪɪn, mɪ tɔ nɔlɔ be niyɛ dinunfɛ yani wacchɔ nɪ wacchɔ kə chan shərɪ mini nɔni kɔ nɪ kum kʊ kanɛ tɪm mar mini kʊ nɪ martin tɪm wɔ cham ba bib-bib kwətifəm. kə bɪ kɔ nɪ dɛttʊ dʊkkʊm yani yatɔ naan biyang dɛttʊ tɔ kɔn nɪ mwatɔ wini shʊttin fʊkkɛ shʊli, nɪ kəm shʊn dɪ mang niyɛ shʊn dɪ mang nɪ wɔ kɪ fʊkkɛ kweshɛ kɔ talliyɔ nɪ mʊtʊnka mʊtʊn kɔnim shɪm kɛ mɛ, bɔbba nɪ a wune lɔ shɪ iɪng kɔ kɔ a bwam mɪne ma mwatam cham wɛ, dettɛ a dʊr yaiɔ dɪn kereng dɪn mir mire cham wɔ kə kɔkɔ bwam minɛ kɔ, dɛbbi tɛnɛ yɛ bankata tʊ kamɪ tʊm kʊ dɛbbi kwashɛ kamɪ dɛbbi kwɛshɛ kɔ dɪ kɛr, kamɪ kɛrim kɛ a yɛlɛm cham dɪn dɛb lɛr dɪ bɛl lɛrɛ dɪn faa, kamɪ kwakɔ kə twiyam kɔ dɪn fʊr a kwɛ shɛ. Deb tada ya dwawɛ mwɛ a tiyɛ a bwir kamɪ dwa wɛ mwɛ kɔ bɛ dɛbbi shʊli iɪng kəm, kə'mɪ dɛb shʊli mɪ kəm kɔ fʊk kwɛl fiyɛ iɪng yotin mwati-mwatine kə fwim mini kə, dɛb mim lo a kwɛshɛ iɪng bɔttin kə kʊn mini kʊ mɪ fʊktɔ twaka mɪ mʊktɔ dɪ shɔni dɪ twaka kə rɪm kɔ, mɪ dɛbbi kwɛshɛ mɪ mɔtti shɪm mɔn bare mɛ wɪnə barɛ wini na naan biyang, mɪn yɛmɛ bɪ mang a kɛlɛ barɛ yang mɔn dɔ iɪng cham ma fwara tɪ mɪn niyɛ dɪɪ wɪɪn a kong nɪ dɔshi ya niko wɪɪn ngare wɛ ba shidɔ ba fankidi tɔ na lammi nɛ shɛnɛ a lsamminɛ na bə mwɛ a fɪ mɪ fʊkkm bəttə, naan biyang shɪ iɪng yani shɔbbɛ bəttə na shɔbbɛ bəttə kɛ mɪ wʊrɛ tə yan yiyi wɛ nɪ keti rɔddɔ nɪ dɛbt kwa nɪ fʊktɔ dəkɔ kiɪnɪ yittin rɔddɔ wɔ nɪ yata shire dɪ tama nɪ wʊttin bwa nɪ kʊrantin. Ma kwalɛn tɔmna, ma kwalɛn chilmə iɪng dɔnging tiyɛ wini iɪng kərngin bɛni tɛtin kalan nɪ yɛtin, fii na bar mwɛ kɛ mwɛ shʊ a tiyɛ wɛ a keni bʊ a kalandɔ, dimɔ dɪ naan biyang mindɔ na bar mwɛ a kalan, ma ma tɛm kalam kɔɔ dɪn mwɛ a kɛni nʊ mwɛ a kwala kɔn nɪ sharitɔ nɪ yanging lo nɪ ya lɔ kɛ bɛ nɪ fan mwɛ a dɛb mini tiyɛ mɪ tɛ nɪ titimɛ kina tikɛ mwɛ a shʊm bɛlɛ dʊr mitɔ naan biyang mɪn bɛ, yokim kɔn mɪ tabkim mɪ yabbir kɪm a mwɛ ɛ kɔn mɪ yɔ kimi kʊn mɪ mar ya mɪ tabbɛ nɛ longɪm mɪ bɛ nɛ bɛ kɛ shɛ iɔ na lammɔ lɛ kɛ kumɪ, a firn na mar na dadi shʊn na nɪ dʊb bʊrkʊm nɪ ngare kwal kwaki na ngare kwalkwali kɛ kɔn nɪ wul kədə nitɛ shʊli a lwa mʊttʊ nɪyɛ kɪ kɔn nɪ wultu kwalkwali wɔ nɪ wangta kʊrɛ fɪ a shɛlɛ kɛ mɪ, tɔ na mʊmʊ kʊda kʊda wʊ iɪng wʊshɔ iɪng dʊkkʊm shɛ nungɛ ba kəm kʊda, ba kəm kʊda bɪ dɛbtin tadɛ, yabɪ dwate mwɛ <noise> bebi litin ba lowi nɪ fʊktin a wɪɪn kɛlɛ nɪ wɔɔtin mʊdʊ dɪ shɔ nɪ nɪ fʊkte rɔddɔ, na fʊkke rɔddɔ wɛ na twal dɪ dam. na twal dɪ dammɛ kɔn nɪ lɔb na lob bwɛl mɔ dukki yɛ nɛtɔ mɛ hinɪ barma yo, mʊtin kʊda nɪ tittin kʊda wɔ ba nii yɔkɔ kɔn mɪ shɪrr bəttə mɪ katin a nɪɪn yɔkɔ, shɛ bʊtʊnɛ na kalan a ngare na kəm shʊli kɔn dɔkə a dʊr tirkiwi, shɛttʊ iɪng wɪɪn shasshin binəng naman rɔddɔ iɪng wɪɪn bɪ mishame yɛbi kɔmbɔ lɔ wɪɪn dwarang dwarang, nibɔ kɔrfi shʊ wɔ ngarɔ bida nubɔ yɔrɔb yɔrɔb daam ngarɔ kə lam mɪ lam mɪn kɪ fwaəd ma ya dɪ kwashang yɛ dəkə mə na mɪ shɪrr dɪ chimmin barɛ mɛ kʊn shɪ kɪ dadɛ yɛndɛdi fan namɛn rɔddɔ wangɪn bɛshi tab tab nibi kɔmbɔlɔ, a dang ba da daam ngare kɛ dang ma ngare wɛ nɛ kimə a ya bə dɪ mon bwalim tɛɛ kimə a ya bʊdi mɔn yaka mwatʊ ngashiyɛ dɪ tɔ bikob dɪ tʊkdi kɔni kɪ dɛbbi shɔr, kɔn kɪ dwa wɛ mwɛ kɪ fantin shilin cham yɔta shʊli ba bii ba bum. iɪng twan ba yimme kə fwərəm, fwɛrang mɪne dindin fwimmini dɪn bɪ chsttʊ bɪ lɛkirtɛ a ngar, shɪ dɪn dwa fatɔ kamɪ fata nii kʊ ma nɔm nɔm mwɛ, kamɪ fatam a nikʊ ma nɛ mwɛ wɛ nɪ fwarati niyɛ dɪ wɪɪn, na nɔm mwɛ nɪ dɛbrʊ nungɛ wɔ tɪm a fɪm fang ba chɔ tɪm naba mar dʊ iɔ bwakim shɛ dɪ mɛ kɔrfi ʊ kɔ 5 kɔ 6 dɪya dɪ shɔttɔ yarshi kɛ fʊbɛ shɪ tɛ nii yara, kə wɛ ya wa bʊttɔ nidi be lɔ kɛ ingbeen bedi karal bɛlɛ, kamɪ been dɪ karal bɛlɛ kʊ ma bɛ dɪ naa yɔkkimi wʊshɔ kə be dɪ naa kamɪ fatɔ nɪɪn d daam a lɛ kɛ ninə ya shʊtayɛ nina shʊtayɛ wɛ kʊn ingbɛ, mɔn been ba kwaldim kwaddim ma katin kədə dibi kwi bɪnɪ kʊn bankala, mɔlɔ bɛ bɔbbɛ cham wɔ kɪma ngacchiyɛ kɔ ngaccdiyɛ kɪma marka kɔ iɪng marka kɪma kwarim kɔ iɪng kwarim, bɔɔmɛ kwarim wɔ kə kwarim ingbeen na bɔbbɛ marka kə marka ingbeen na dwawɛ babir a binni wʊ. kabeen kʊ dwawɛ mana bɪ nwa bɪ tʊ shɔ a tɛnɛ kabɪ nwan kɛ bɪ dɛbtin shulim shɪn bɪya ngare wɔ. kɔrɔ ma yadi shini kɪma kə kɔrɔkɔ ma yadi naa kɔrfi shʊ karalbɛlɛ ingbeen bɪ ya ngarɛ dɪ kɔrɔ cham ba wɔ a kɔrɔ shʊ kɔrɔ ma ingbeen ba wɔ dʊr mʊ ingdʊr kwaɔntstngi bɪ debtʊ dang a bang bɪ shʊtʊ shʊtʊ brɔtiya bɪ kattin wɛli shɪn nɪɪn wangɪn dɛbkin shʊli shɪn nɪ wangɪn dɛbkin shʊli, shɪn nɪɪn ingfang fwar, shɪn nɪɪn ingbeen dɪ kwaan, kanɪ inwidi kwaan deb shwali dɛb kwɔntbngi kʊ bɪ yɔti shɪm yɛltɛ bwaam shʊ-shʊ shɪ <hesitation> wini dɪya iɪng wʊrɛ mɛ, wʊrɛ a bilam bare a deb mini shwali wɪɪn kɛkkɛdɛk wɛ shɪ <hesitation> wini ingbarɛ nacching shɛ tɛɛshhin iɪng ma nang barɛ ingna nɪ wɪɪn dɪ kwan a dɛb mini shwali a lɛm wɪɪn nɪɪn a lɛmini nɪɪn wɔ ma bilamma shɪn iɪng nɪ ma nwam kɛtɔ shwali ma dɔbbi wɪɪn bwɛlmɛ dɪ bɪlang ma shiram ma shii wɔ yang time tɛɛbʊn mɪn a bɛ i kang kwana bʊttʊ mɪn kɪma nɪ a kaka ma kɛ kɔ a bɛ kə bɛ kɔ tɔ ma bang mɪne kɛ shidɔ bwɛlme a mang warɛ wɛ iɪng kwange tɔ mɪ fʊktɔ bwelme dɔ.